málflutningur hófst í endurupptöku Guðmundar og Geirfinnsmálsins í Hæstarétti í dag þrjátíu og átta árum eftir að sex voru sakfelldir í Hæstarétti settur ríkissaksóknari og verjendur krefjast allir sýknu framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar hefur verið rekinn fyrir óviðeigandi framkomu við samstarfsfólk stjórn fyrirtækisins gekk frá starfslokum hans í dag vafasamar fréttir voru áberandi í aðdraganda kosninganna í Svíþjóð þetta segir nefnd

á vegum e s b sem rannsakar rangfærslur og áróður sem dreift er vísvitandi til að skapa glundroða aðsókn í kennaranám við Háskóla Íslands hefur aukist um meira en helming forseti menntavísindasviðs segir að ekki hafi verið meiri aðsókn í greinarnar í fimm ár umfangsmiklar fornminjar hafa fundist við Bessastaði meðal annars

sem engar heimildir eru til um fundurinn kemur verulega á óvart mikið virðist um fornminjar frá ýmsum tímum við heimreiðina

nýju gögnin í Guðmundar og Geirfinnsmálinu og sýna fram á hvernig játningar sakborninga voru fengnar fram með ólögmætum hætti þetta kom fram í málflutningi í endurupptöku málsins í Hæstarétti í dag ríkissaksóknari flutti mál sitt í dag og þrír verjendur allir fara fram á sýknu í málinu einu sönnunargögnin í málinu sem eru játningar og framburðir það er

að við getum ekki treyst þeim til að nota þau til sakfellingar vegna þess að það eru eiginlega engin önnur sönnunargögn sem styðja við játningarnar og framburðina málflutningur allra í dag gekk út á að sýna fram á að forsendur Hæstaréttar hafi verið í besta falli veikar og jafnvel rangar því fer alveg víðsfjarri að þessi sök hafi verið sönnuð á þeim tíma sem þetta fólk

á Íslandi þessi skelfilegi dómur frá nítján hundruð og áttatíu meðal annars var bent á að sýnt hafi verið fram á skaðleg áhrif langrar einangrunar á fólk en sakborningar í málinu voru allt að tvö ár í einangrun í dag er miðað við að allt umfram fimmtán daga sé hættulegt fram kom einnig að brotið var gegn sakborningum á öllum stigum

dómskerfisins verst á Sævari

sem jafnframt fékk lengstan dóm sautján ár ég held að þetta sé algert einsdæmi og þótt víða væri leitað að maður sé beittur svona pyntingum og ómannúðlegri meðferð eins og hann var beittur ekki bara það að vera læstur inni í tvö ár í gluggalausum ferningi heldur

ofbeldi og vanvirðandi háttsemi þá er því haldið fram að sakadómur og Hæstiréttur hafi gerst brotlegir til að mynda með því að líta fram hjá vísbendingum um sakleysi sakborninga og hreinlega að fyrirskipa að lögregla rannsakaði þær ekki verjendur greinir á um hvort Hæstiréttur geti í sýknudómi sínum kveðið á um sakleysi sakborninganna hreinræktaður sýknudómur eingöngu er ekki góður fyrir dómstólana í landinu

dómstólana í landinu og sérstaklega Hæstarétt að dómstóllinn fjalli um þetta mál í eitt skipti fyrir öll loki því og geri það með gagnrýnum hætti og sendi skilaboð til annarra dómstóla í landinu

menn verði að vera miklu gagnrýnni en þarna gerðist því þarna skorti alla gagnrýni rætt var um það í dag

málið væri ekki á þessum stað nema fyrir baráttu Sævars sem barðist í áraraðir fyrir endurupptöku hann lést árið tvö þúsund og ellefu dóttir Sævars og Erlu Bolladóttur tekur undir þetta en segir að sýkna sé ekki nóg mér finnst það bara algjört lágmark að

eitthvað meira en bara sýknu en

að sjálfsögðu bara í höndum Hæstaréttar og það er ekki hægt að gera annað en bíða eftir þeirra niðurstöðu Sigríður Dögg þetta er sögulegur viðburður að málið sé komið aftur til Hæstaréttar að heyra lýsingarnar

barðist lengi fyrir því að já það er sigur útaf fyrir sig

hvað gerist næst málflutning lykur á morgun

Bjarni Már Júlíusson framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar hefur verið rekinn vegna óviðeigandi framkomu hans gagnvart samstarfsfólki sínu fram kemur í tilkynningu frá Orku náttúrunnar að Þórður Ásmundsson hafi verið ráðinn tímabundið til að taka við starfi Bjarna Einar Bárðarson umboðsmaður skrifaði færslu á Facebook í gær þar sem hann ræddi um forstjóra sem liti fram hjá óviðeigandi hegðun framkvæmdastjóra síns samkvæmt

heimildum fréttastofu er forstjórinn Bjarni Bjarnason hjá Orkuveitunni og framkvæmdastjórinn Bjarni Már Júlíusson stjórn Orku náttúrunnar sendi frá sér tilkynningu um

hjá fyrirtækinu ekki kemur fram hvers konar hegðun Bjarni sýndi starfsfólki fyrirtækisins en í tilkynningu segir að starfslok hans tengist

hans og það hafi stjórn Orku náttúrunnar

Bjarni Már var ráðinn framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar í nóvember fyrir tveimur árum stjórn Orku náttúrunnar var kölluð saman til fundar klukkan hálf þrjú í dag til að ganga frá starfslokum Bjarna Más forstjóri fyrirtækisins segir að ákvörðunin hafi verið einhuga og að engar frekari kvartanir hafi borist vegna Bjarna Más hátt í tvöfalt

fleiri skráðu sig í grunnnám í leikskólakennarafræðum nú en fyrir tveimur árum aðsókn í grunnskólakennaranám í Háskóla Íslands hefur aukist um helming á síðustu tveimur árum hefur nýnemum í grunnnámi í leikskólakennarafræðum fjölgað um áttatíu og sex prósent á sama tíma hefur

fjölgað um fimmtíu og fjögur prósent

þrjátíu og fimm prósent ekki má merkja aukna aðsókn í

í Háskólanum á Akureyri á síðustu tveimur árum sviðsstjóri menntavísindasviðs segir að jákvæð umræða um mikilvægi menntunar síðustu ár sé að skila sér í auknum áhuga á greinunum þá hefur námið verið endurskoðað við verið að gera skipulagsbreytingar á náminu okkar fjölga námsleiðum bjóða upp á þrepaskipt nám sem ég held að geti skipt verulegu máli til að

fólk til okkar það var vissulega að útskrifast núna tvöfaldur árgangur úr framhaldsskólum það má áætla að fimm til sjö prósent aukning stafi af þeim völdum alls hefja hátt í sjötíu grunnnám í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands í haust þá hefur þeim sem hefja meistaranám í greininni fjölgað um

sé litið til síðustu fimm ára hvað kveikti áhuga þinn á þessu námi ég þriðjungur frétta sem birtar voru í aðdraganda kosninganna í Svíþjóð hefur verið

sem þar sem ekki var getið heimilda þetta er á meðal þess

kom fram á fundi um falsfréttir í Norræna húsinu í dag þar sem sérstök áhersla var lögð á áróður sem rekja má til stjórnvalda í Rússlandi yfirskrift fundarins var falsfréttir fjölmiðlar og lýðræði

vinnuhóps á vegum e s b hópurinn var stofnaður árið tvö þúsund og fimmtán til þess að bregðast við vaxandi áhyggjum sambandsins af rangfærslum sem dreift er vísvitandi til þess að hafa áhrif á umræðu og skapa glundroða til að mynda fóru þessi skilaboð á flug í Serbíu nýlega þar sem fullyrt var að barnaníð yrði nú hluti af baráttu e s b fyrir réttindum hinsegin fólks staðhæfði að þessu tryðu

margir aðallega í austurhluta Evrópu portman

áhrifaríkustu rangfærslurnar og áróðurinn snerti málefni sem væru í brennidepli hverju sinni

eftir fyrirlesturinn voru pallborðsumræður og voru þátttakendur sammála um það að besta leiðin til lengri tíma til að bregðast við falsfréttum og áróðri væri að bæta fjölmiðlalæsi almennings nokkuð sem framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar sagði að ekki væri lögð næg áhersla á hér á landi og í Kastljósinu í kvöld verður rætt um mál af svipuðum toga Einar jú við fáum til okkar Elvu Ýr Gylfadóttur framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar en einnig Eirík Bergmann sem nýlega gaf út bókina samsæri og popúlismi sem fjallar um áhrif og samsæriskenninga á uppgang

á Vesturlöndum fjármálaráðherra segir mikilvægt að tryggja áfram festu og varfærni í stjórn opinberra fjármála þegar viðbúið sé að hægist á þingmaður Samfylkingarinnar segir að mikill eignaójöfnuður hér á

landi ógni stöðugleika á vinnumarkaði fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpi næsta árs á Alþingi í morgun og fór í framsögu sinni yfir stöðuna og innihald frumvarpsins um hækkanir til hinna ýmsu málaflokka hann vísaði á bug fullyrðingum um að báknið væri að vaxa í frumvarpinu lífskjör hefðu líklega aldrei verið betri hér en nú hann sagði ríkisstjórnina leggja mikla áherslu á samtal við aðila vinnumarkaðarins á

er öðruvísi nú því þetta hefur aldrei farið vel þessi mikla á þessum tímapunkti hefur aldrei verið neitt sérstaklega góð hugmynd í íslenskri hagstjórn þótt margir þingmenn stjórnarandstöðu lýsi yfir ánægju með eitt og annað í fjárlagafrumvarpinu þá er rauði þráðurinn almenn vonbrigði með frumvarpið í heild sinni það sé

útgjaldafrumvarp án aðhalds sem ýti undir ójöfnuð og ríkisstjórnin teygi sig alls ekki nægilega langt í átt að þeim sem verst hafi kjörin í fyrsta lagi virðist ríkisstjórnin ekki vera tilbúin að ráðast gegn þessum mikla eignaójöfnuði sem ógnar hér beinlínis stöðugleika á vinnumarkaði hann ógnar stöðugleikanum hér mennirnir tveir sem eru grunaðir um að hafa eitrað fyrir rússneska

bænum Salisbury sögðust alsaklausir af ásökunum í viðtali við rússnesku sjónvarpsstöðina r t í dag viðtalið birtist aðeins degi eftir að Vladimír Pútín forseti Rússlands sagði við fréttamenn að hann vonaðist til að mennirnir kæmu fram með sína sögu af málinu hann hefði trú á því að þeir hefðu ekkert að fela talsmaður forsætisráðherra Bretlands sagði að viðtalið og útskýringar félaganna væru til skammar

sitja hins vegar fastir við sinn keip og fullyrða að þeir hafi komið til Bretlands sem ferðamenn forsetahjónin hafa undanfarna

daga verið í heimsókn á Austurlandi og gerðu víðreist á Fljótsdalshéraði í dag forsetinn hitti sjálfan sig á Hallormsstað eða réttara sagt brjóstmynd útskorna með keðjusög daginn sem hann var kosinn Guðni t h Jóhannesson og Eliza Reid heimsóttu Borgarfjörð

þetta verður kvöð þá nær þetta ekki þeim tilgangi sínum að létta á sálinni þannig að ég fer út þegar ég hef tíma og áhuga Guðni og Eliza heimsóttu vinnustaði og skóla þar á meðal handverks og hússtjórnarskólann á Hallormsstað þar settist forsetinn í vefstól og þótti nokkuð efnilegur hann er þolinmóður og alveg með þetta í sér hann gæti

einn daginn ef hann myndi leggja sig fram það er alveg pottþétt því næst var haldið í

á Hallormsstað þar sem skógarvörður sýndi forsetahjónunum gömul tré úr fyrstu

skógræktin hirðir um safnið sem geymir um níutíu tegundir daginn sem Guðni var kosinn

var í staddur norskur

út brjóstmynd af verðandi forseta nú tveimur árum seinna er hún enn varðveitt á Hallormsstað en reyndar hefur sveppur numið land í

listaverkinu tíminn líður og aldurinn færist yfir og að því kemur að á Bessastöðum af fyrri forsetum þannig að það þarf ekki að leita langt yfir skammt hér er bara óhætt er að segja að betur hafi farið en á horfðist þegar tíu ára bandarískur drengur í gegnum höfuðið á dögunum

og vinir hans voru að leik í garðinum hans þegar hann datt á grilltein sem stakkst inn í kinn drengsins og gekk út um hnakkann hann gekk sjálfur til foreldra sinna sem ruku með barnið á spítala þar sem teinninn var fjarlægður

varð ekki meint af og læknar segja það kraftaverki næst nú nokkrum dögum eftir slysið er hann farinn að spila tölvuleiki aðeins með plástur á kinninni eins og ekkert hafi í skorist sex ofnar sumir frá landnámsöld hafa fundist við fornleifauppgröft við heimreiðina á Bessastöðum fundurinn hefur komið á óvart því engar heimildir eru til um smiðjur á svæðinu

fornminjar frá ýmsum tímum virðast vera eftir endilöngum veginum

og lambhús og er við veginn að Bessastöðum búið var í

allt frá sextándu öld og fram á fyrri hluta tuttugustu aldar til stendur að breikka heimreiðina að Bessastöðum og voru

kallaðir til áður en hafist var handa og höfum komið niður á minjar allt frá landnámi og það sem kannski maður átti ekki von á að þetta væri svona umfangsmikið sérstaklega þessar elstu minjar og miðaldirnar grafinn hefur verið hundrað sjötíu og og sex metra langur skurður eftir endilöngum veginum og um það bil þriggja metra breitt belti þar hafa nú fundist mannvistarleifar frá ýmsum tímum mannvistarleifar frá landnámi höfðu áður fundist við bústað forseta Íslands og maður hélt kannski að þetta væri

og hefði verið tún en

hérna virðist vera mikið um að vera

landnámi og miðöldum og og bara fram á fram á nítjándu öldina umsvifin hér á Bessastöðum voru ekki minni en í Reykjavík og því má búast við að það séu fornminjar hér eftir endilöngu og þær ná hérna og undir veginn en það er ekki vitað hvort þær

í lagi farið var með jarðsjá yfir lítinn blett á hólnum í fyrra og meðal annars komu í ljós veggir draumurinn hjá mér

fá að keyra jarðsjá eftir öllu túninu til þess að reyna að sjá hvort við getum séð undir sverðinum hvernig þessar byggingar liggja og hvert þær fara elstu minjarnar virðast vera síðan um níu hundruð og fimmtíu og sjá má merki um vinnslusvæði þar sem er röð af ofnum sem sumir eru frá landnámi engar heimildir eru um vinnslusvæði

til dæmis dæmi um hugsanlega einn ofn sem er að koma hér fram í prófílnum þetta er er mór sem er brenndur og hann verður svona rauður af því þetta er svo

minnsta kosti sex eða sjö svona mannvirki sem sagt á þessu svæði einnig hefur fundist merki um timburhús á staðnum það er nú bara eitt timburhús þekkt úr heimildum á þessum stað og það var stjörnuathuganastöðin sem var reist hér sautján hundruð níutíu og eitt og það er nú bara mjög spennandi hvort

þetta sé hún eða ekki og við getum ekki staðfest það nema fá að grafa það hús miklu miklu betur

veðri á morgun verður norðlæg átt yfir landinu með rigningu með norðurströndinni en bjartviðri víða á sunnan og vestanverðu landinu hiti fimm til tólf stig hlýjast við suðurströndina Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

með veðurfregnir að loknum íþróttum málflutningur hófst í endurupptöku Guðmundar og Geirfinnsmálsins í Hæstarétti í dag þrjátíu og átta árum eftir að sex voru sakfelldir í Hæstarétti settur ríkissaksóknari og verjendur krefjast allir sýknu framkvæmdastjóri

Orku náttúrunnar hefur verið rekinn fyrir óviðeigandi framkomu við samstarfsfólk stjórn fyrirtækisins gekk frá starfslokum hans í dag vafasamar fréttir voru áberandi í aðdraganda kosninganna í Svíþjóð þetta segir nefnd á vegum e s b sem rannsakar rangfærslur og áróður sem dreift er vísvitandi til að skapa glundroða aðsókn í kennaranám við Háskóla Íslands hefur aukist um meira en helming forseti menntavísindasviðs segir að ekki hafi verið meiri í greinarnar í fimm ár umfangsmiklar fornminjar hafa fundist við Bessastaði meðal annars frá landnámsöld sem engar heimildir eru til um fundurinn kemur verulega á óvart mikið virðist um fornminjar frá ýmsum tímum við heimreiðina þá er þessu lokið hjá okkur í bili næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og